امم صعب صعب تملك الالات مشاعر الانسان بيوم من الايام لانو المشاعر شي بشري يعني شي يميز البشر، وكل ويحد مشاعرو تختلف عن الخ ماكوويح-ماكو تشابه بين ويحد وويحد قليل فهذا الشي صعب الالات تعملو